انا نتصور الأولوية عندنا توا هي حل المشاكل الموجودة على أرض الساعة، ومن بعد نطلعو للسما في عقالنا نحاولو نحلو المشاكل اللي عندنا هذي نتاع التلوث نتاع الامراض المتفشية نتاع الفقر نتاع الجهل ها الحروب هذي اللي ما البلدان والناس لي تموت كل يوم، حلو المشاكل هذي الساعة ومن بعد ننطلقو باش نكتشفو الحاجات لخرا لي دايرا بينا.